<noise> chancholo kwanza konowanza wa kufula ingo, na ngoo njeru, loveka ngoo jani njeru ahu njiyo, nankaza kajifula jifula! Nisee nianza nisee ukosi, ukosi maakunu imikonwi, ndirifuma mikonwi vinyeswi, ndri humula vinyeswi na kunu vi- vim- vifungwi, <noise> na kunu isi yishazi nifula nise wee ndiri humula au njiyo, londa jira sehemu kwanza, jina ambayo jeje je- je- je- ji- ji- ji- jisambuka sana nivasinga vachafula sana. Oje jichafuka sana, ndiri humula ahu jo nifula nise <noise> yaani kwana nishati muviri muzima nifuala nise, ndiri humula ahu njiyo nijivika nise, kusina sangi na ngoo jingi. Yaani jojo vi kama jojo! Mojivika nise ndowi yachu kura jira au fyana nana jilondere vi jojo nahumula kajifula, najanika kura njila niingire na ngoo jingi jarangi. Nfule wee nfule wee, konahumwire ukufula hara jira, i- yanii ukufula nkafula na- na- nasabuni nasabuni lwakwanza! Nkashukira lwakaviri nasaburi, lwakatatu nankakufala na maji meru, lwakani nkatwaharisha bombi hara jira kira ngoo nokitwarisha bombi! Nokanika, itwarisha bombi naka nu- nu- numinya nodoma nakayanika vyabaha. Mpaka humule. Nako nahumwire <noise> nahumwire fula auu labda ka- kati noojire juu jume ijo ingo, wojera ndiri labda nive na- na- nokendelea na kazi i- ikazi yingi ambayo, yaani si nikale vii kwasababu kwati ngoo jingi ati kwatite kazi jingi jokungojera sindrikikala vii kawojera ili jira ngoo juume. Yosaka nendelee nakazi jingi, kunu venokani kenderea na kazi jingi mpaka nojonaniliu najohumula kura jii jira ngoo jumire, manika nurise ngoo imudu baada ya- yingi ni kanwanise nu- nujikunja ngoo jani. Nokajivi m- ati ni nojikunja ngoo jani uvevyaboha nokajivika konikabati, sehemu yovika konu vikire maderaa au koni ngoo javasinga novika sehemu javu. Kanikabati? Au kon- konimabegi, au konimifukwi, au shangazi kaja, shangazi kaja, shangazi ujire, <laughs> nakajivika ngoo vyaboha ahu jiyo, au nahumwire. <noise>